اكثر مشروب انا افضله عصير المانجو الطبيعي. طبعا انا احضره اني اخذ المانجو واجشرها اجطع المانجو واحطها على العصارة. احط ملعقة سكر وحليب بارد وكمان اعمل ملعقتين حليب بودرة. ولو في ثلج احط ثلج. واعصره بالعصارة وبس.